Maromaro moa rolahy ñy biby afaky miovaova loko: <shushes> Eo ñy sangorità, sangorità eo o laha voho mahita lokon-draha haf'ey i fa miova zay ;manahaky anizao ñy sangoiritàn-driaky. misy koa ñ'atao hoe ôkitôpy zao. misy ñ'atao hoe sikidy ;raha iabiaby reo zany ñy biby afaky miovaova loko.